Yie pesa erimanjinika furaha. Maana nairima ngethamia lua ukighenda hospitali ena matibabu kwarua ufunye pesa. Ndobabila ipata pesa hale nakuirigita kuya nikunahira yaani ni kwitha kwicha kitho kichani. Mira nikaapata pesa ndeghenda hospitali bi- bistali ndekurighita ngapata pesa ndeghua kijo. Hata ukaghenda enamtatho kanisani hagire ifunya sadaka, mira ule petha sadaka nafunya hiki kwahiyo pesa nayoichinyinyika furaha nihore pesa.